لا ليش نحظر استخدام البلاستك لا ممكن نحسن من شغلات البيئية وهاي الشغلات وممكن احنا ننصح العالم كيف انو يجمعون البلاستك كيف انو يجمعونو بمكان محدده كيف احنا نجمعو من هاي المكانات كلته ونوصله لمصانع خارج المحافظة مثلا أو البلد خارج بالصحراء يكبسونو ويعيدون تدويرو